Bwachasia asubuhi neshili khubukha emala esala lisala lyaomasami nemala imbakha shughulikila bana niba bachichanga khusikuli enjemusha amachi kho khusamba mmomi basabse bakhasaba embalombile echai banyose bakhangwa echai nibeandaa nabachia khusikuli nibavjia khusikuli amala endanga nendeya mbwelu ndakhamala khueya ndeye mulwanyi ndakhamala khunya elawanyi ndabukula bibuyu enjekho khutaya machi mumuehera ndakamarula mumachere ndiche imbukuje bindu ndosii ndakhamala khuesia pindu nerali nekasi indi ya khakhola tawe ndalatola ujembe enjie mumj kunda nendi mumukunda ilya neshughulikanga nimanyine abana ebise ba khunula khusikuli bitukhanga bachere erula mmukunda imo sichila chidakika ekutukha saa sita echie ebalombile shililo shia bachia khulia bakhanila khusikuli nebanula kusikuli bakhalia lunch. Ukalwicha khusikuli alakalukha khusikuli nendonga wekhalanga ango ulakalukha taa nemusinga nemisinganga nendekhana naye nomba ne alire wa khusinga tawe mala emubora ushinge nesie enjie kha shughuli shi imbecha nindi nachyo chyo khukhola njake inende bindu balilekho lunch ndakhaasya bindu balilekho lunch nekhoba chifwa chya jionj ndakhakhaba chifwa chya jioni ndalalomba chifwa hicho. Ne male enjaka khunjisia evindu nivili alwanyi ifula ilava niyitsanga enjake okhuinjisia mwarakati yeneyo ndalakha nee ndakhamala ekasi yemba nendikho nenjaka okhulomba etsifwa tsya jioni. ndakhalomba tsifwa tsya jinni amatsi kava nikapungushire ifula niikhava niyikwile taw. navukula evuvuyi engalushe endeye amatsi kandi kanalarumishira jioni. Lwa vana vajeree <hesitation> ukalukha khusukulu lwachereranga alesinga. namely a tsya khuvaya. lwatsitsanga khuvaya ndio nandalatonga neshughulikanga neprepeyanga khutekha sapa ndachaka nende khutekha etsifwa ndakhamala. ndavalombila ehsakhulia jioni enya, ama <hesitation> inyanyasa ivetsanga niyakhwawa.